Yalle e sukabe joni e be beldino be beldano. Go woni sukabe jone ko be belti ngam dume. Sukabe joni wodi kuɗe latide fijirteɗi ɗi fae takkilo sukabe huno fijirle je tawaɗe joni ɗe ngalano. Eunorɗe e tawe e jalaɗe.